باید ابتدايي عناصر وټاکئ لکه آسمان، غرونه، سیند یا ونې. د پنسل سره لومړنۍ کرښې رسم کړئ، بیا یې رنګول پیل کړئ. د رنګونو توازن او ظرافت ته توجه مهمه ده. که غواړئ ژورتیا ښکاره کړئ، باید سیوري او رڼا وکاروئ. وروستي جزئیات نقاشي ته ژوند ورکوي